A la ja juý ñóo ii ‘mo xa, xa je nuu, xa ro’ ‘mo e xa je náá’ra ujö la ku jéé juyy, la ku ‘mo e xa je juyy ró’, xa ‘mo tó’, xa ‘mo dxíi’, xa ‘mo nÿÿ’ xa ji xáá’ ‘mo e nɇɇ, xáá’ ‘mo ji, la ku xáá’ ‘mo e jä kä óó’ kiéé’ dsa ejö xin xáá’ ‘mo ji, la ku kää jenuu jö kä mó’ kää. xa ‘mo e fá’ e jmóo dsa kuÿy kö’ e jmóo dsa, ejmóodsa la jy ‘mo re fáá’ra, la jy meesa, sýy, la ku ‘mo ñíi’, la kú ‘mo llöö, la kú ‘mo sü, enɇɇ e xa e kóó’ dsa kuÿy jö, la ku ‘mo to mⱥⱥ, la ku ‘mo ‘nⱥⱥ, la ku ‘mo ñi Ï, la kú ‘mo sóoó la ku ´mo lu guó dsa, eñóo jy ‘mo e xa, a la kapíi’ lɇ ñüü’, a jiaro’ kuíi e la jy sún ba.